انا الاجازة تاعي المفاضلة هي العيد، انا نشتي العيد على واه ها نحتفل نروح نتلقا مع الناس نتلاقى مع <hesitation> المسلمين في الجامع تعيدوا على بعضاكم، تفرحوا بالعيد وتقصروا وتشيخوا تقص- المهم من بعد يعود فيها القدا وتروح تضرب شخشوخا بالدجاج، ولا تضرب في العيش تروح عند العيلة الكريم المفضلة، تروح دور عندهم شوي شوي، أيا في الحق نروح لعمتي.